הו באלניסבה לאש-שהרה, ע’נדהא מזיא כיתכון מש’הור ו כלשי ו כיתכון מרחב בייק פ ג’אמי’ אלאמאקאן ו תיכ’ון ע’נדך אימתיאזאת, ו לכן באלניסבה לאעיווב דיאלהא אנק מקבקש ת’עיש ע’ישה עאדיה, מת’קדרש ת’חר’ג כחאל אלנאס ויסת אלנאס ו מ’ע אלנאס, ו דימה תיכ’ון ע’נדך אלאקט’ד’אז ו אלנאס בג’ין יתצ’ורו ו כיתפ’קד האדאכ אלש’ש’ח’סי דיאלי.